जगह मतलब कउनो भी एक स्थान के कहल जाला अब ऊ स्थान कुछ भी हो सकेला। चाहे ऊ कउनो बगीचा हो सकेला या फिर कउनो इमारत या फिर कउनो सड़क या पहाड़ आम तौर पर हर इंसान क एक पसंदीदा स्थान होला। अइसन स्थान ऊ स्थान होला जहाँ हमार मन खुश रहेला और दिल लगे ला। और ऊ स्थान भी पसंदीदा जगह होला जहाँ हमार परिवार और मित्र लोग रहेला।